ʻO wahi a ka lohe no ka ʻai ana i nā mea ʻai maʻamau nā mea i kuke ʻole ia ʻoia kuka maikaʻi ka ʻai ana i ka ʻai maka no ke komo ʻana i ka nui wikamina a me nā mahua ola a me nā mea hoaku e kakoʻo ai i ka ola kino ma leila no ma loko o kēnā ʻai maka